Xoxoctic teguan tequehetah, quemeh nochi tlaxoxoquivi, uoc yaquiyavi ya quihquisah plantas nochi coutzintle, causintli quehetah <hesitation> tlaxoxoquivi y eso cocualtzin coc yeh ya quiyavi, nochi tlaxoxoquivi, pero cuac amo quiyavi, nochi tlohtlouaqui. Nochi cacaltienco mocava nochi istoc porque tla nochi tlahtlauaqui uo quiyave nochi tlaxoxoquivi porqui atzinti quimacah pa nochi plontas <hesitation> maxoxoquivican uon iso ocachi caltienco nochi pa tochoh cualtzin niese ico plonta, tlaxoxoquivi cualtzin.